Latsilõ olõ-õi vaia sis süvväq andaq, ku nä väega pirdsaguq ummaq. Las nälgüseq veidükese. Et tühä kõtuga tahtvaq külh egäsugust asja süvväq. Ja ku liigutat pall'o, ku latsiga üteh liigut, sis lätväq kõtuq tühäs, sis nakkasõq tahtma egäsugutsit muid süüke kah.